Any baka an-tegna mbô nandalo fianarana koa misy izany hanigny zany aliment de protection ôhatra <hesitation> regny ôhatra lako mety regny, ôhatra atody reky, regny zany miaro aby regny. <noise>